Manahaka an'ny bengy io zao, i avantageny zany afaky <hesitation> misaoty lavitsy, ohatsy misy fatiky arô de hoe ataony zany zay fomba iaviany ambaliky igny zany hoe tsy very mandeha zany e. Manao fomba rehetsa zany mba ahafahany magnagny, ary izy malia tsy mitovy amin'ny hoe bengy an-tanà regny mihitsy.